Tuhbi, chiopa, chohnna, tahpa, ga´yu, xo´pa, gahdzí, xuhnnaa, ga´, tzí, tzíbituhbi, tzíbichiopa, tzíbichiopatziñuh, tzídah, tzíñuh, tzíñuhbituhbi. tzíñuhbichiopa, tziñuhbichohnna, tziñuhbitahpa, galdáh, galdáhbituhbi, galdáhbichiopa, galdáhbichohnna, galdáhbitahpa, galdáhbiga´yu, galdahbixo´pa,. galdahbiga´, galdahbixuhnnaa, galdahbiga´, galdahbitzí, chxiuáac, chxiuáacbitzi